Este c̲h̲ixkwaꞌná yex sdzëwu las giat gunu nup zed xc̲h̲aꞌts las giat kon yex leꞌy xiuc̲h̲u c̲h̲owmu o c̲h̲ixkwaꞌná yex kon kwlandrna, x̱iꞌchna giꞌn yëna, limunna xguná lowa c̲h̲aku x̱ubgiꞌn o xc̲h̲uxkwaꞌná atun lox xchugyuwná x̱iꞌchna, pchoꞌxna, kwlandrna c̲h̲ots xnaꞌsu kon yex con atun.